yumshoq bo'lishi uchun iliq suvda namlab oling. Tirnoq qaychisi yoki tirnoq kesish moslamasidan foydalanib, to'g'ri shaklda kesing. Burchaklarni kesmaslikka harakat qiling, chunki bu tirnoq o‘sishi muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.